Kelebihan no kekurangan da'di hatoli terkenal a kalo kelebihan sone mungkin o kenelan bauk a terus sanga kerja do bek sone lebih gampang. Terus Kalo kekurangan sone mungkin Ita kurang ruang pribadi londiak terus Ita mungkin lebih rawan gosip.